Owowa ha ni awa, ifu rayikpa koda kiyitigwu kikyikyo awa, owowa ha mani shoshi akuma shotunetu kpowowa ha ni awa mani awa wa goda kiyiyigwu kikyikyo, ayahogwu wawa gbayi nye ka anamoho kiye ha, awa kiye ha daha, aha ki kiye kaha dawa akiye ha kpebe na vanu wa nidaha aha kiye ka kpebe na vanu wa ni dawa ayene de-gogo gogo ni wa ni, ananoho kiye ha kpebe ni ovanu wa ni byoni awa ni ashotunehe kpowowa ha awa abifunu koyaya nyyifu kinokpa ayumogwu ma wa, nmo ado wa, ado wa kwotu ana yumogwu, ayumogwu nwwa, pi aba kwotu ba ya ma owowa ha shoshi ashole ha bita kpawene ha kpawada ha wa shana mamo ozana wa ikweyi him ni ona yiwu akuma wa adawa ikweyi gbayi awa ayaha ko gebe gogo gogo, shananoho na kela ni yifu kotu huu, kwe adoka koza ho gye ifu ko-kese man kwe ana doka koza ni. Oma ifu kowe kese kwe ominyo kifu kese we ni akuma dahoka, agbo ogwogwa-ikweyi gwogwa ko gwa ka dawa oyeneyi koza ni ya gbodagye ni awa ayeye kpaha, ashotunehe na maha ni, akuma shotunehe kimi amuwa ni aha bagye ifu ka alago oshoshi shini ahan gye ifu ka alago ose ye ba yimn shana lema byaha alago man ba, don ose ogoye ba waha alago ifu kokpagye kaha man na banu mani yo ose nwashika bamo, nbi wa alago, nbi wa alago okume ya kwu dawa lo owuso gyoza ni ya no yuwa ga gbo ifu kose ni, owuso kuma gyoza ni ya ni oyaha gbo ifu kose man nkuma nwwifu kose ka alago man nzobigye koza ni yun we alago ni lo, sai dai naka mo alago shumotu ene hin mun ifu ka alago, nyya gboba ifu ka alago nyya mayi ifu ka alago obo hin wa alago, ananoho hin wa alago nkuma nshotunehe ni amun ifu ka alago ni kuma nshotunehe nyya gye ifu ka alago nii alago wikyikyo ifu kese man aha yiyika tonu vikyikyo, lalo okpagye man, awase ni ba yogowuna kokpagye man alago. Ada, ashiki, aha ni vokwararafa wani oma. Aha ni kamata koyikweyi nyakwu kokpe man anyakwase kaha yahaba gege ba kela lo ayaha igbenu kye okwunu asaha vokpagye kini lo ome wawa-asaha vokpagye kini lo me wa wa rikweyi nyakwu kokpagye ko nasarawa, shaha alago ni kamata kina me ba wo ogowuna, aha me ba wogowuna ome ose shishini na kaha ni yaba lo aha yiyika tonu kuma aba yoma kina ba kwukye o- o- oyanchi ka nayi tonu oni aba bo owuso aba yimu ko kyoza kaha yi nga asaha vokpagye ko kano, vokpagye agose ba ro ikweyi nyakwu ko nasarawa aha man bagye ba foji? Aha an yiso, an gwimya kaha gwogwo shi ahan yiso shaha alago aha an gbokunu shini ahan kela ifu kokpagye ko nasarawa. Okpagye ko nasarawa wokpagye kahala ashe yawa wawa wikweyi nyakwu oteyi ome aha man ba kawa kelo ishayi no owuso shorayi ka bita, ishayi epa ni yawa man aha alago an nyiso kwaba rela, an yiso an takurku shan hagye. An bose kayikpo ayi abo ahan bose shan hagye shan woje ifu ko nasarawa ome aha ayi kiyitigwu ahan ka yefu rekpe lo, ayefu rekpe awine ko-ko goda kogo kwagye ba yimu shaha awine ko goda kiyi tigwu ahan ka wojije lo odo fo amoko yawa, awa, awine ko goda kiyitigwu kabi naba miye kase ni ya goda kiyitigwu oye, epa, sa miye kase ai ya goda kogo kwagye so gikpiyase gaweho ome owa miye koyi ni ya goda kiyitigwu ni wa wepa kwoye afiye ha tukpa tukpa, tukpa kpo gaweho gawepa, awene, aha ine kiyitigwu amo an ke kawojije lo owuso naha kuma ba kanu ni, owo owuso ni ya nwanyi kpaha ni lalo okuma, owo owuso ni aha do yiso aba oya fegba ka ni oza na kuma ba ya man, aha ba ka dawa ma gye lo ado bi gye abi ba ya mani lo aha omisho owuso kuma kyogwu, aha aba yogowuna ko nasarawa owuso kuma kyogwu aha ba yo meseyi nyakwu nyakwu nawa ba yimu lo ni aha omisho saha we ifu kese man, owuso kuna na hagye baheyi owuso na ba bo eno, otu, owuso kayokwu, owuso kanyokwu, owuso kanano ni ya fegba kanano kuma ya fose kanano ni. Aba bo owuso mo owuso na fegba ka shini aha omisho naba yimu shini auka wojije lo, atota ha shini okpagye man na wokpagye kiyitigwu gaba deya lo, oshu ha kuma nye aba gege kpaha lo aha omisho ma ikweyi sola kaha ma shuwoshu adole owuso kuma na hagye na gagye tahefu aha awine ko goda kiyi tigwu, aba zeno ba goda kiyitigwu, aba zeno ba ga-o-owuso boba, aba zeno ba kwokwunu, owuso ya fegba ka ba egba ka na kuma ba kye ni, owuso bi wonwa obi kpoho daha ebebeni owuso wonwapyo ya ni egba kaha afo-aha-afo myoo ya owuso ko yoza papa papa daha lalo, owuso kaha na ba kanu ni kuma wo owuso ni gekwu ni lalo, owuso ka na ba kanu ni wo owuso ni gbowu ya shu ni. Oya shu ifu kishi nye daha ni, owuso na kuma ba yogwu eno otu abayo owuso ogwu, okuma ya fegba kaha ifu kokpagye mani aha omisho aba woza nyakwu oza nawa ba yimu ko fa maha we lo, owuso mani kuma so yaha omisho wikweyi nyakwu okpagye kaha ko nasarawa mani awa taha tota la akuma ba shokpagye kaha ki ya bita ya daha, ki ba shaha bita kpanu ahan nyiso yiso yayo awa yiso ebe ya nya ikweyi ba gwa, ebe ba nya, ikw-okpagye kese ba gwa she mani aba bo owuso eno otu owusa kuma na fegba ka shini ahan ya mani.